אלא כאן מומכן נחאיד מושכּיל עאלמי ואחד נכתאר נחאיד אלפקר, חית אלפקר הו סבב פי בזאף דיאל אלמושאכּל, אלג׳וע, אלמרד, קלת אלתעלים וחתה אלחורוב. אלא אלנאס כאנת ענדهوم חיאת כרימה ראדי יכון ענדهوم אמל, צחה וכראמה, נחלם בעאלם לי פיה כל ואחד ענדו מא יאכל ופין ינעס ופרצה כיחס בראסו אינסאן.